Kua kɨraiko oyeapo tupapire retava, se mbaetɨ aikua, jare oreretape mbaetɨ roikua kiraikomoyeapo kua tupapireva, erei roikua oime fabrica oyeapo vaera tupapire, oipoepɨ ramboeve opaete mbae oyemombogue, jaeño aikuague